المال ما يشتغي السعاده هاي الشغله ابصم بيها 90 بالمي إلى 80 بالمي بس نطيق نقول هو فدشي عنصر اساس بهالشغله هاي بالسعاده يعني اكيد حياة بسيطه وما تطيق توفر أي شي بيها صعب تعمل سعاده كلش صعبي تكون عليك